To ɗum wii sappo e ɗiɗi kam, walaa ko warantaam to ɓernde sey ndungu gootel, ndungu pati ɗon mari janndi lebbi sappo e ɗiɗi. Bannda ɗon, ɗon ko ɗum wiyata janndi sappo e ɗiɗi. ɗon janndi sappo e ɗiɗi ɗum jemma, ɗon ɗum ñalawma.